Ny fomba anaovako ny fampianarana ny zanako hitaingina bisikileta dia mividy anle bisikileta misy tongony anaky efatra ireny aho aloha mba ahafahany mianatra mitaingina any ilay izy tsy hejera, fa revo mivoatra izy dia ango- asorona ny tongony anaky roa izay hianteherany.